Eh che significa vivere 'na bella vita. <hesitation> 'A bella vita è sta in pace cu sè stessi, essere liberi, <hesitation> è fare <hesitation> quello che <hesitation> si vuole, nel momento in cui si vuole fare. <hesitation> S' ij m' voglio fa 'na camminat, m' pozz ji 'a fa 'na camminata quann voglio ij. Nun aggia tenè a nisciun ca m' dice 'e no, nun 'o può fà, no nun può ji, no <hesitation> n- nun 'e ascì cu chella persona. Ij si vogl sta cu coccheduno a me m' passa pe 'o cacchio a tutt chell ca diceno 'a gent, ij voglio sta cu chella persona e stong cu chella persona. A me m' piace 'e vivere 'e mument, m' piace 'e sta in compagnia, mi piace 'e vivere 'e relazioni, però m' piace a d'e vivere in maniera forte, in maniera autentica, nun m' piaceno chelli cos supericiali, <hesitation> dice jamm a piglià 'o cafè sul p' passà nu poc 'e tiemp. Ok ci pò pur sta, però poj sincerament nun m'è rimast niente, ij preferisco 'na vita fatta di esperienze. Secondo me 'na bella vita deve essere 'na vita chiena, 'na vita ca quann poj invecchi, diventerai un nonno, una nonnina, una zitella, non lo so, devi dire io mi ricordo di aver vissuto una vita piena, una vita piena di momenti significativi. <hesitation> Una vita <hesitation> spensierata sì <hesitation> Piena sicuramente, il lavoro, l'esperienze, le gratificazioni, chell so tutte belle, però secondo me 'na vita bella è chellallà ca t'arricchisce l'anema. È chella ca t'fa vivere 'e commission, nun sul cu cu l'ate, ma proprio cu te stess. Ceh 'a essere 'na persona ca c' piace a viver. 'A me m'piace 'e respirà, 'a me ij m' scet 'a matin e aggia dà fastidio 'a gent. Ij a Mario l'aggia dà fastidio, sceng 'a matin cu chell'intenzion e dico vieni oggi? Perchè io ti devo dare fastidio e quella giornata io me la ricorerò pecchè c'amma fatt quatt risate assieme e così con tutti quanti. Io ho bisogno di ridere. <hesitation> Di fare le stronzate perchè così la mia vita s- s- sè regnut e m'piac accussì.